Kulkas ma ite una ria ihi utanu. te una utanu ianu ala ite kamana ala kulkas sisale ma ina kekuatan mae ina rohi tidu ata rohi ati te tinggi. tinggi ma ata na rohi ati ma pe ma laku te udia ade kalu yang piku tenaa ma dua hari manta karpiku te naa ma tabole lewat karna kalu lampo imata lako te tantele musti te isia tapi kalu muti nala te musti irue rapu <hesitation> narohi dua sitehasa ma muti nalatee tapi kalu piku te naa mama pe aku te isiae karna niko lampu imate me ha kulkas ha mama tenaku para gintang. katumar'e. naku sidi, tomat bawanu. utanu laku dagin inu anu ala jua bisa pokonya semesala bisa ma kulkas silale ma hapea ite udia. te udia baru ite ulaeng keduke.